Ny fomba fikarakarahagna ôhatra hegna ah atô misesikà amby-amburguer zao a, <hesitation> ôhatra malaka sira hely i, de poti-kegna hely de ôhatra tongolo aharo akà de <hesitation> amboarigna atô boribory borogno-atô boribory tsara zaigny e. de izy aminjeo atô akàgny de andrandrahogna akà ,atôkotôko akàgny ih elela. De masaka avàkàgny, vita..